जो बिराजील की संस्कृती भी होन तेतुक रंगीन संस्कृती के नाम से भी जानो पो ओ और जो बिराजील के संस्कृती में समुदर तत का भी भौत महत्व ह। और बिराजील मुंज नाच गाने भी भूते होन। और बिराजील का लोकप्रिय खेल हो फुटबॉल। और बिराजील की संस्कृती में कूफी का भी भौत महत्व ह।